Ebe na ami ya yimu shumuto komuwa kishomuke ikyikyo wolkpowu. omepa wena, ometu wogwu, omene wo iwo, awobize mani ba shomotu komuwa owoni ogyogbowa bole, byogwu owoni ogyogbogwu bole woni ebegya kikyikyo ogwu ya tono woni ogwu gyo tono oya kadawo kamo ishi mani wishi koshi wa, owoni ogwu gyo bole kpawo oya shishishini kwe eha biya kwolo oya gayi kun yayi ra kweyi oyaga roza ni oya yimu kora re oleni oza i yo gwu sho motu kotata ni oma owoni ogwu ki bole ishinya kpawo byoni ika ikyikyo ni oya wole oya kawo owoni oya kawa oya tiyi mo dano zarore ikpowu ya shomotu kokibi kwe ko moma woni owaseni gyolo gbikpowu yole ishi nyehe kwo yayimu ko shehola ogye nyabo oya gege yayi kwu yayi ra ya ga sheho woni ogbayi binokpala ishini aba nuwa kogye kinokpa oya gege ga yi kwu yayi ra ga sora kogye kinokaha kwere oya gayi ra. Oya ga sore kogye ko da keshi ikpowu shoshi kobi, woni ikpowu gyolo yole oya wo ni wada kole ni eha ya kwolo ishi nye ni eha ya kwoni oya gbozani oya ga ya kwe oya yotose ka mo oya ga yozamoni, ikpowu kpogwu wodula mamani iwo ogyo yole kpawo ase owi ya gege ya likpo oleholo owi ya gege ya wole holo ase ni ga yimu ko wole ho sigyashi kiwoni kwo, oya mo kede iwonu nayuhalo oya shoshi ishini ase gyo yabiwo ona danu zozarore neneshi, woni odanu zarore re neneshi oya gese ga wilo oya gege gese gi bibyelo oya yigye ishi, owoni owole atatewa dawa, ayiho bawole olatewa dawa, onyaho ya wohe oya tewa danu awo ishi nye oya gbehoho oya kwutagye beyi gbeyi kaseni ya wuni kwo bekwu niya wala kwa suse ni yawa ni oya iyigbowe o kadanumo awo anu mani oza mani ya wa owoni ogwotagye ya ghola kwuse ya wa kowa wiyila. Iwo gyo kwotu kowonu oya kadawo kwote era mo kyiyotu oza bibi kwo neshi yawa owe ba kwo gbo oya kadawo kamo kyiyotu, owoni opoza niwo yakani awo ya nyiso ya kyiyotu woni oya zokposhi ya shabiy ola, oya zokposhi ya biyo ela kozani ya wani <hesitation> gbikweyi iyo polehoni obize ani ya shomatu neneshi woni bola kpami ni ya muwa atuhe yasha oni nanoha gboza abadami ni wadole kole kalase ni wa da kole ni ya gbeho ha ni kwasu ni ya biwani oza niya wa bize eta mani shomotuni oma.